La democracia tien las sus ventajas, comu la partecipación dela genti, la libertá d'espressión i la escoja de quien mos govierna. Enque no es preheta, pos premiti de mual marrus i enquacal-si alas muacionis, por essu es qu'izimus essu de qu'es la horma menus mala de governancia. Paquí amus conocíu tamién l'assencia de democracia i prefieru dela democracia, essu está polo craru.